ସମାଜ ଏବଂଗ ସଂଗଟିତ ରଚନା ଜେଓଂଟୀ ପ୍ରତ୍ଯକ ବକ୍ତିର କୌନୋଂ ସୀ ନ। କୌନୋଂ ସୀ ଭୁମିକା ଥାଈ ଏହୀ ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ଦ୍ଵାଇକ୍ତ୍ଵ ଏକ ସୁସଂଗଟିତ। ଏବଂଗ ଉନ୍ନୋଂତ ସମାଜ ଗଠନ କରୀବାରେ ସହାଜ୍ଯ କରୀ ଥାଈ ସମାଜର। ନିଯମ ଏବଂଗ ନିତି ଅନୁସରନ ପାଡନ କରୀବାର ନିହାଥୀ ଜରୂରୀ। ସିଖ୍ଯା ଏବଂଗ ଜ୍ଯାନର ବିଶାଂତ ଏବଂଗ ବିଶ୍ଥାର ଜରୂରୀ ସମାଜ ସେଵା। ଏବଂଗ ଏକତା ନିହାଥୀ ଜରୂରୀ ଓଟେ ସଂଗଟିତ ରଚନା ବନେଵା ଭାଈ।